<noise> Eng baland cho'qqiga chiqish uchun professional alpinistlar bilan mashg'ulot o'tkazar edim. Jismoniy va ruhiy tatayyorgarlik k-ko'rgan holda kerakli jihozlarni yig'ib xavfsizlik choralari va obi-havo sharoitlarini diqqat bilan o'rganib chiqar edim. <noise>